वांटिक बुराक कडपाक पायली बुराकाची कथा बरी निवळ करपाक जाय मगे चाकू वापरुन जोड संयोगाचो नाळ्या स्पैकल्स चे थर लावचे। बुराक सर्को भरला हेचि खात्री करचि। व्हडल्या बुरका खातीर चड संयुग घाल्चा पायली पॅच घात्मित करपाक मेष तेपाचो किडको वापर्चो, तो सर्को सुकपाक दिवपाचो आनी मगे तेचर रंगवचे पायली तो जागो गुळगुळीत करपाक रेव मारपाचो।